Eh, deuvian a probòscide comme se foise un brasso e e unna man e piggian e cöse con co-a probòscide e ê spòstan e son e son preçixi ascì.